Kóndee, a kɛnunu bɛ fiyaa kɔ, gaŋgaã bɛɛ, sikpáa bɛɛ, a wae ai muã tiɛɛ nu lɔɔ wa bia, kɛ ɛ jɛɛ lɔ powoe, powoe, kɔsia, kɔsia wae ai kɔɛ lɔŋ gbɛlɛŋ sɛnɛɛ lɔ, ya sɛnɛ sae ya nyinae kɔsia la, kpesenkpeniɛ bɛ nu, zɛmɛɛ bɛɛ. kondee kɛnu nu kpɛɛ bɛ nu, <hesitation> ai kɔɛ lɔŋ wa kɛ. Kpeseŋkpeniɛ, <hesitation> konde, powoee, a gbi bɛ fiya lɔ. gaŋgaa wae gee a tie kandɔ a tie bee na a kafaa a bɛae ai jii wa kɛ a ya bi, bɛimaã a woa fiyabɔ fɛjanja la. Ai jɛɛ lɔ sikpaa, kɛ lɔ powoee, kɛ ai jɛɛ lɔ zɛmɛɛ, kɛ ai jɛɛ lɔ kɔsiaa, kɛndɛ́ feŋ mande mande nu anu bɛ lɔɔ fiya lɔ, konde bhii nu nu bɛ nu. Ai jɛɛ lɔ <hesitation> sikpaa, sikpaa pɛɛ bɛ nu, sikpaa bɛ nu, gaãŋgaã bɛ nu, konde <> konde kɛnu bɛ nu anu yaa kee lafiya, lafiya bɛ nu, konde mande mande nu bɛ fiyaa kɔ, anu bɛ bee na nu. anu bɛ lɔɔ bee na lɛi mu mu mɔ kɛndɛ́ɛ nu bɛ kɛmɛ bee na. Sipkaa bɛɛ, zɛmɛɛ bɛ, powoe bɛɛ, anui ta. mɔɛ i ta wa kɛ bɛɛ ɛ <hesitation> kɔnyɛ kɔŋ mɛɛ, ai ya jambaa bɔ aya sɔ lɔɔ ai ya fɛma, ai ya leŋɛ nuã keŋɛ sɔ, a ya nuã luɛ sɔ ani ti nu. Anuĩ ti wa kɛ luu mɛ nuɔ anu bɛ nu ai keiɛ sa, a bande keiɛ saa, kɛ a kɛngɛ, a kɛngɛe abɛ a-ai ti lɔɔ nu abɛ aa leŋɛ nu, sikpaa waigee a kpandia. A nae lɔɔ ai muã tiɛɛ nu bia ai taa la fiyaɔ. Gaãgaã, mbɛ a laŋ ni andɔ gaãgaã a bee kɛndɛ́ feŋ bia, kɛ sáana mu bɛ wɛ dúunya muɔ, ee dúunya a baŋɛ mu woe ɔɔ mbɛ mu, gaãgaã i na wa kɛ sanjáa lɔ ai poo konde bia, ai táa la fiyaɔ lɔ a ya sa, a toie kɛ aa bi a bɛ aa leŋɛ nu kuŋ a lɔŋ nda. Gaãgaã, sikpaa, poo konde, poo konde. feŋ bhii nu nu kpɛɛ basae anu bɛ fiya lɔ. Kɛ mu feŋɛ pɛɛ bɛ, feŋɛ <> feŋɛ bɛ kɛ, kɔsia, kɔsia pɛɛ bɛ nu, zɛmɛɛ bɛ nu, powoe bɛ nu, sikpaa bɛ nu, kɛndɛ́ feŋ mɛɛ nu nu kpɛɛ anu bɛ fiyaa lɔ. Anu bɛɛ nu anu bɛ bee na lɛi mu mu adama leŋɛ nu mu bɛ- mu bɛ dúunya mɛɛ mu bɛ bee na kɛ mɛɛ, anu bɛ lɔɔ nu anu bɛ bee nu, anu bɛ bee na nyɔ nu ma. Anua fɛe, mɔɛ a fɛe, hiŋi gee mɔɛ na a táa, a bɔɔ nu lifiɛ tɛ gbi anui bee wa kɛ, tálaa bɛ, tálaa waigee a tɔŋ konde wa a kpáa bee, kɛ ai bokɛ a laa kiya wa, tálaa a bee nunu wai anu bɛ waa lɔndɔ́ wa. Anu bee ji fɛɛ, anui tee lɔɔ bee na jiɛ kuma wa. Kɛ lɔ konde kpɛma mɛɛ, konde kpɛma mɛɛ ai ta wa kɛ boo mande mande lɔ, pomɔɔ kpɛmaã nu bɛɛ anda nae anuĩ fɛma wa kɛ. Konde kpɛma mɛnu i be a fɛɛ samao, kɛ kiimu wa saana wa mu ya fɛɛ wa kɛ ɛi fɛma, so konde nu bɛ lɔɔ fiya lɔ, a mande mande nu, a kɛpi- a mande mande nu. kɛmu bɛɛ kani kani nu bɛɛ i be a fɛma,<> kɛ fɛɛ bɛ, konde bɛɛ, ɛɛ jɛɛ lɔ kosia bɛɛ. powoe bɛɛ Kɛndɛ́ feŋ bee nunu an gbi bɛ lɔɔ nu, i yaa fɛɛ na kɛnu. Á kɛnu bɛ ɛi kuyɛ fii wa kɛ, a piɛ bɛ piɛ bɛɛ, ai kuɛ fii lɔɔ alɔ hiŋi fáa bɛ bɛa na, ai fɛma, sowoe, sowoe mɛ nu. ai fáa fáa, fáa a tie bɛa na ai na ai sɛɛ ya zikiɛ- ɛi na ɛi sɔ lɔɔ ziɛ kuma ɛi fɛma. a lɔ wo bɛ suɔ fáa bɛ bɛa nao, kɛ lɔɔ konde kɛmu ai wɛsɛ báa kɛ swnw lɔ, a bɔɔ nu- a bande kɔɛ lɔŋnda sɛnɛɛ lɔ, a bɔɛ nu a tie wɛ anu taa lɔŋ na kɛ a sɛɛ tɔŋɛ lɔ, ai wɛsɛa, a ya fɔ mɔɛ nu ye alɔ wo bɛ suɔ, fɛɛ nu bɛ woa kɔɛ lɔŋ na oo. Sɛnɛ lɔ, kɔsia feŋ mu nu anu láa jáo keŋfɛɛ nu ma a mɛ nu kɛ kɔsia kɛ hiɛ, kɛ hiɛ konde fiima mɛ nu, a bɔŋndee ya kɔɛ lɔ a bee sabati lɔ gbi.